Fomba fagnasana taratra maloto: malaka ranon-tsavony. Lemenina amin'ny ranontsavony ave i taratra maloto io ave rokotigna tsara. Izy ave fafagna amina lamba maigny.